هل تفضل العمل بوظيفة تحبها براتب منخفض أم وظيفة لا تحبها ولكن براتب عالٍ؟ ولماذا؟ بفضل أشتغل بوظيفة أحبها حتى لو كان الراتب قليل، لأن السعادة في العمل أهم من المال لما تكون تحب شغلك، تقدر تبدع فيه وتكون مرتاح نفسياً الراتب العالي ما يسعد الإنسان إذا كان الشغل يسبب له ضغط نفسي وتعب النفسي